Biu xicheng ni bu ripi kuaju tsajaung kun bu ripi kantel kun bu may nda nmay mang njau bijiy bu ripi kuaju reje biu talung si bu lajuts kampiay nkuang nkjuande juau y ni juay latu si stajuau juay ya tsatsu ya tsatu es ke juap biu kakji y biu ta nep ta nmai mas nte kjuende pagas o nmep kujelp kekji ne mas nte ne lanjajiñ ne siga bu kuaju reje pero si bi ta talung ne jui atu porque nibiu juap bi ta kiji nip lme kacui jui atsu nus kampi nkuang ya gatsu y nau bu ki tseu be mu me bi xicheng bu kuaju ki reje ne nip ljuu nep lue es que neu kinjiup y bu lajañit kampiap nkuang ya neji juau ya ltu ya xñiu kiñuu ya neu mtu es ke ya dajuau bi xicheeng bebu kuaju reje ripie y biu gaue be mu kjuende nau mu lme nen be ya ane ripie ntau nda nyis bu mejo kampia nkuan ya auen cane que u nau nep sep que nep sku au ne limi. Y bi xiljiaiñ nip tsjau nte ki nkiey njo ne njo ki pint njo ki gusail pero ne kueje campiujun kuaju reje ntau pero kueje nau man nin be lue ne paan riat me riat buscat kuaju tsajan mpe kueje cajuai kuaju ntau pero biu riat ntau nau au que nau kueje man ntau y biu njua ripie ya katus ya bu ne paan be ya ne sep sep ke u nau man nep namip bejei biu ane bi gauep.